Mii ɓon ɓei ɓeila <hesitation> ga yi agbagyi, ntunge, she ho zadoho ɓwa tnutnu, kpe knyi kwa wnu ho bwugba wnu wnu nu, oho ganu toisin, bma wa dwuwa zhni, n shaura ɓo nyi n ho ɓe gawo, ha gawo, ntwuge na <hesitation> agbagyi n ɓodai ɓa chige, zaknai nwo gbmanyii, wo zna oɓwui, nu, oho shaura n ha kwu kwo gwufyi n kwo ɓa ɓe n na pmai, ho gnyi ho lo n hoi nu n knyi, n twuge na she ho ɓa gawo wa ɓwa byegyi-in, kwo ɓo bma ho zhnin su, hon ge ho ta gawon, nge kpenyi wola tnutnu ɓwa to hoi ɓwan, to she kwoi n zaho zaho yi aba lon wo n woiya shi, n loinu, miga shaura ge, gbagyiza doho doho yi n wola tnutnu ɓwa ngwomnati, kwo aɓwa tnutnu nu, n wo zhni wo twu kwo da, wo zhni yeyen woi, to wa wu twukwo gna nakwon N tunge, twukwo gnanakwoi, kwo ta ɓen na bye gyiin, n san hoɓo zhni ye-zadna gomai nwo gyi n ha bye, to wan wa nya ho gaho n to ɓei dna chege wo ɓa gaho kwo n sayii, kwo mwamwa ga n tnutnu, ha gye ala tnutnu kala ɓe ho, n twu ge na hozhni zanu n won yeyei lo, nba ha zhniza nun ho nusa, osa n na chei shi ho ge ho lo tnutnu n chei, ha zhni kwu kani n kwu-n sai n kwonu, ha zhni yeye dnan toho nusa n tnutnu lo, aka ho wye lo, kwo dnalo gbmanyi ga, n kwo nu zhni ha wo ge a ɓo ho tnutnu kara ngye masai nu. Oza n woto n byi yayin, to kwo ta zo wa lonu, n ho to n byi yayain, do le nu hagye, ho chaza wyegba kuma a tada ɓoda n hoi n dadayin. N ho yeye kwan kwa gaho nyagyi, n ho yeye kwan kwa gaho aza, n aza n ɓa ɓa da ɓo da n hoi, yeye ma kwon kwa ɓoho n na nu gnwu doi, yeye kwo n na pmai lo, kwo to ho ɓodna, hawo zan ge, aaa, ohonu to ɓo zhni ɓo yen, a zhni milai ha zhni milai, ɓe anya shi nyi, to yeye kwo bmya bmya yi lon zankwochi, a mii chige gbagyiza, oya gba gyi yi gyabye nyeye, n tunge na, shekwo nwo ɓwui che wa lo yi twu.